د مینځلو ماشینونه د جامو او نورو ټوکرونو د پاکولو هدف پوره کوي، د کالو مینځلو پروسه د دودیزو لاس مینځلو په پرتله ګړندۍ، اسانه او اسانه کوي. دوی په مؤثره توګه له ټوکرانو څخه خاورې، داغونه، باکتریاوې او الرجینونه لرې کوي.